டென்மார்க்கின் வானிலை இன்று மிகவும் குளிராகவும். மேகமூட்டமாகவும் உள்ளது கோபன்ஹேகனில் அதிகபட்சம். மற்றும் குறைந்தபட்சம் நீங்கள் நாள். முழுவதும் லேசான மழை பொழிவை எதிர்பார்க்கலாம். மழைப்பொழிவுக்கான வாய்ப்பு தென்மேற்கிலிருந்து. மிதமான வேகத்தில் காற்று வீசும். வாரத்தின் பிற்பகுதியை எதிர்பார்த்து நீங்கள். எதிர்பார்ப்பது இங்கே ஞாயிறு மேகமூட்டமான வானம். அதிகபட்சம் மற்றும் குறைந்தபட்சம். திங்கட்கிழமை அதிகபட்சமாக மற்றும். குறைந்தபட்சம் மழையுடன் கூடிய வானிலை. செவ்வாய் அதிகபட்சம் மற்றும் குறைந்தபட்சம். உடன் ஓரளவு மேகமூட்டமான வானம். மொத்தத்தில் டென்மார்க்கில் குளிர்ச்சியாகவும். ஈரமாகவும் இருக்கும் வாரமாக இருக்கும். எனவே மூட்டை கட்டி உலர வைக்கவும்.